e cha'nem rii' <hesitation> k'o jaljaq taq kunub'al che re ya' pi tza'm wuxu' re aj k'o kunub'al che kirya' kaan kunumem kununeel che k'ak' kununeel wuxu' k'ak' taq kunub'al e ajeer taq tziij xaqara' k'o jujon wunaq kikb'anan e wa k'o ya' patza'm wuxu' aj laaq' qatij saqa'n atilmoon, xaqara' kaab' <hesitation> xaq taq chee', qana't ne' chan xaq nimnax, rixaq kotz'e'j <hesitation> jujon taq kotz'e'j rixaq b'oqiil xaqara' kaab' re ajiij ela' laaq' kakojon wuxu' qatijan qatzakan kipaq'patek tek'ara' katij saqa'n aweech ela' la' kirmaq'saj aqol wuxu' la la patzpa'y re kela' ke'el li aj wuxu' ya' patza'im, wa qas kiturtut atza'm laaq' qaya' saqa'n <hesitation> asukar chu' jun laj axoot kaya' chu' li q'a' chiq'a' tek'ara' kajoq'ax laxilaab' purwe' li asukar xa' kela' kiturtuti chek atza'm ela' jujon taq kunub'al che kiya'm kaan qate't qamam che qas rajawxiik qatzaqt kaan rimal qatzij lowa' li kunab'al che te xe' aluul otz xu' chan qet- am taj wa qas k'o jun k'ax kirpetsaj chaqiij.